Tomiyahan Asia be koɗɗe aran nii mi tefan paɗe ɓorne, paɗe ndiyam, paɗe sahara sai bo mi tefa nyamdu sosai wi wata ha boro'am, mi tefa be ndiyam sai mi joga sai mi tefa map bo lawol mi tokkata hedi mi dillata.